اللغة الأم <hesitation> لأبوى وأمى وأجدادى هى اللغة العربية، نحنا عرب وكلياتنا لغتنا الأم العربية، طبعاً فى كثير منهم أجادوا أكثر من لغة وكان معهم أكثر من لغة يت- يتحدثون فيها يفهمون عليها، لكن باللآخير كانت اللغة العربية هى ال- اللغة الأم اللى الكل فينا كان يتحدثها.